Rígá mbaꞌja inii rí nagu̱ma méjúúnꞌ rí ginitsu, rígá xúrí ri bású, rígá ríí najmaa ríí- ríí-básúú aan a̱jua̱nꞌ jamí xúꞌkhu̱ má rígá mangaa ríí- ríí- bású yoo mangaa, xúꞌkhu̱ má mangaa rígá rí kuxtá mangaa aann- mbaꞌja mbaꞌjiin xa̱bu̱ tsíñúú úwáa̱n iyaꞌ náa̱ ríí mbá bású kuxtá i̱tháán má nani̱guu̱nꞌ rí bású rinii- ríí- daaꞌ rí yoo. Jamí xúꞌkhu̱ má rigá mangaa ríí nutháa̱n tásá mangaa mixtiꞌkhu má rigá mangaa rígá rí kuxtá rígá ríí aann- tásá yoo má mangaa, numuu rí mbaꞌjiin nuthá ríndo̱o rí nakhuáá o̱ najnu̱ꞌ kafée̱ aan mba̱yu̱u̱ꞌ eꞌŋgo̱o̱ rí tséxaa rí daa yoo. Jamí xúꞌkhu̱ murí nacha̱a̱ mangaa rá ma̱goo ma̱jnu̱ꞌ rí mbáá, mbáá tásá rí kúxtá. Xú̱khu̱ má mangaa rígá xua̱a rigá xua̱a ríí chákaꞌ rí ma̱jmaaꞌ xurí ma- ma̱jmaaꞌ mithriyá iyaꞌ mitha̱jñáa̱ la trástiaa̱ꞌ o̱ ma̱gi̱i̱n mangaa, xúꞌkhu̱ má najmaa mangaa ríí- rí- xua̱a rí mu̱wa̱a̱n jma̱a gúwánꞌ. Nákhí wajiúúꞌ xa̱buanuu. Púrú má xua̱a iꞌwa̱a̱n jma̱a kafée̱, xu̱a ejmúu̱ jma̱a naꞌwa̱a̱n jma̱a gúwánꞌ o̱ i̱ꞌwáꞌ má ñúúꞌ narígá rí nakhuáá mu̱phi̱ xúrí ra̱ꞌkha̱ꞌ mangaa ikhaa ríꞌkhu̱ najmuu̱ mangaa xúkhu̱ má rígá chálá mangaa mbaꞌja inii, chálá rí nakhuáá jma̱a rí ginitsu. Rígá mangaa chálá ríí indóó máá aan iyooꞌ mbáá, mbáá mba̱ja mbá inii ríí ma̱ꞌgo̱o̱ magiin rá, indóó ríkhu̱ najmaa ñajuunꞌ ikhaa. Ikhaa jngóó rigá i̱mba̱ inii chála rá, rí ma̱goo mitsi̱thaŋuíí jma̱a kafiáa̱, i̱ndóó ikhaa ú ejma̱a̱ꞌ xágoo ma̱jma̱a xúríí ann- mithriyáꞌ- mithriyáꞌ- yatsu̱, mithriyáꞌ aséiti̱, na̱nguá jayuuꞌ indóó má i̱ndóó má para kafée̱ ú ejmaa ikhaa. Jamí xúꞌkhu̱ má rigá mbaꞌja inii, chílú mangaa, rígá chílú ríndóo̱ ma̱jma̱a̱ꞌ rí para mitrukuu̱ mágá, mitrukuu̱ limúu̱ pero rigá máá xúꞌkhu̱ máá rígá chílú ŋajuunꞌ ríí. <hesitation> ma̱goo mita̱xíyáa̱ jma̱a xkúꞌ, xúrí stuunꞌ, xúrí xedi̱ aan murí wáa̱ mba̱ꞌju̱ jamí xúꞌkhu̱ wáa̱ mixíníꞌ mangaa rí chílú rígi̱ an i̱ꞌwáꞌ má aan daan o̱ rígá máá xúbá jñáꞌ itháa̱n mangaa rí naꞌga̱a̱la jma̱a rí nawooꞌ jma̱a rí yaja <hesitation> rí niga̱a̱ má jma̱a jamí xúkhu̱ máá rí najmaa mangaa ríí xúbá éjñá itháa̱n, rí majan rí niꞌga̱a̱la ikhaa rígi̱ juu jma̱a murí ma̱goo tsé- tséjiúú- eka̱ xtóó jamí xúꞌkhu̱ má tséjiuuꞌ eꞌju jamu rí ma̱goo mi̱ꞌnu̱ para mi̱khu̱ tsú xa̱bu̱ xtáa̱ guꞌjó.